Li righi servunu prima di tuttu pi misurari lunghizzi e disignari linii retti. Nti la matematica la riga è essenziali pi la giometria e pi disignari fiuri giometrichi precisi. La riga è usata prima di tutto pi misurari tissuti, pigghiari misuri e pi criari vistiti e macari mudelli di carta.